<noise> Achame aame pendo, lakini pendo kokoek kali misiing ngot. Kikoek kali ripet ap kiagiik, nikikoyai, kot koek kali pendo ngwai. Pendo kwanyiny iman pendo kochame chitukuli lakini ial pendo ko kali nema kali kapsa, pendo ngial nepo siling pokoli, ko kokitikiin misiing kotko mayame chito agenge kwam. Kikoek kali sapet misiing kikoek kali kiiy tukul akomamite rapiniki, chetos ialee pendo. Ngilen ieny teta ikere kwasara, amuu metare kora inyekei, pendo kokikoek kali amuu kikoek kali kiagik akiche ak ripset ap kiagiki, kokikwa parak. Ngilen ialchi amitwogik ko kali iae kii komamii olekeae kii kikomengekitu, mbareniki nikikoyai pendo kotkoek kali misiing. <noise>